Injé yaŋoom gulobum gaan nak jiloob mé jirégéén yaŋoom, gulobum ganuur, go goomé gusilay; go na golobi yaŋoom. Do gulobum gagu nang miin ilibul mé tahé ton yaŋoom gusilay na gulobito go; go gusilay gagu go nak jiloob mé to yaŋoom buroŋiil pépé yang yayu gulobum ganu gagu na jiloob mé min jijamoor, bajut to gasupoor gulobum; guléét yaŋoom.